Nika iku ni kayeena ntuchi nteyuu ntuchi tiluu kaaka'ayo jii ya'a ni kayena nteyu iku te yua chii chu'uyo ya'a ichi yi'i te este, inn xini xini ntekí, xini aju yua chu'una nuu ntuchi tiluu jaa kaa yena jenara